Nú mbá ná 'ù'u ítjë̂me rí pàs'a 'ó kjṓntjo k'o né'e kja m'ò'o nú kja nú kjṓntjo ó kja ná mí ná jó'o para rá 'ä́pjë rá m'a mbä́jm'äk'ü 'íxi 'óngé m'a í mbépje m'a rí sentío o majókò kja rí ts'ámbéjkue, rí si'i nú kjṓntjo k'a mí ná jó'o k'a pero ñí'me ná 'ǜjü índzhôñi nú m'a 'í ts'áts'á ná pjíño k'a jñū̀'ū k'o ngá rá... rá pǔnk'üts'ë́ k'a ná índzhôd'i. Jândé mí rí si'ó nájo ná ts'í pjíño k'a nú kajñó'o à Sacramento ndé ná jó'o para 'ǜndóñi k'a. Nú à jñíni dyá rá síji 'o ñěch'a jyó jñíñěje kja 'o... 'ó doctor porque m'á sí'i pěspjiji pjé nú pjíño ná kja mbíyo yó ñêch'e ñójní rí ñèje yó rí ch'ö̌m'a nújnù dyàmbyo ó pjíño síji nú, ngéko para ji 'ó ja k'o ngé ná jó'o 'o pjéko má pjíño rá síji k'a rá jö̀gi yó të́'ë gí sódye

Mí jíngua yá má mí sö́jtü kjë̌'ë k'a nája, yá mi 'ä̀t'p'üji nú, nú mbáxua, yá mí tö̌mbaji nú pastel má sö́jtü k'o yó kjë̌'ë, pero mí mbéñeji jângonts'i, ndzí'i kjë̌'ë mi sö́jtü jângo pjék'o má sá'a ná mús'i, pjék'o má fecha, í mí mbéñeji pjék'o má pá'a k'o ndónk'o máxk'e nǒnixi k'a mí mús'ü nú tǐ'i k'a nája. Núdya yá gí tö̌mbaji nú, nú pastel yá gí 'éñi, yá gí pó't'i, 'ò'o, ó ngôñi o ngé ndzhǘnk'a sáji, yá gí 'ä̀tji ná pǔnk'ü jñôna yá, yá gí k'ôxteji ngék'o rá móji rá má síji nú jñôna o ngéjnú, nú pastel í a veces ndé..., yá ndé gí jǒd'ü b'ízhi para má nêm'eji, jé gá kjâ'a dyák'o à jñíñi pero mí jíngua dyà mí 'ä̀tji

Yó ts'ímba à jñiñi pjö̌rüji má... kjâ'a gí ts'íjk'eji pö́tpjüji pa yá nú ndóñi pa dyá rá ch'ëb'í ndájmá nú... nú ngó'o para yá 'ǜ' nú ndóñi gó mí má dyá ró té'e y... jǚpjüji nú... nú só'n'a para que dyá rá, má yá gó juë́dya, dya rá té'e, dyá rá xǚgü, porque má yá gú jǘpk'ü í ñej nú k'a té má nóngéjo ó ñí'i ñé café ts'ák'a nú só'n'a, pö̌s'üji ná jó'o dyá jês'i rá ná rá ch'éb'i ndájma, nú m'ádyá gí, má yá ná nójo pjö́rüji para que dyá rá nǚgü, que yá rá má ndógi ngá rá sódye. Má yá gí tsí'bùs'u, má yá gí ts'ímbótàpjü ndé pjö́rüji para que yá rá, ya jókò rá dyùjpjü para que rá sín gá má xíji jânger gá má... jânger gá mbórü yá rá móji téj k'o dyá para yá jókò rá ñáji k'a rá mbézhejne, yá rá pö̌n'aji... ó má pjéko 'ùni yá rá sí'i para que dyá rá 'ijñi rá s'í ná jé'e, jêrgá mórji k'a yó tǐ'i o ts'ímba à jñíñi

Nújnù à jñini tū́jmuji ó... tjṓ'ō ñe ndéxü, ñéjo ndákjü jñí'i chícharo ngéko tǔnji, nùdyá tǔmüji ó zô'na, má ngéjyó ts'íxíza 'ë̌jmeji só'o ná 'ë̌jmeji ró ndéndze ñé ndóra k'a yó ngís'i rá síji yó té. Ngéko je 'ë̌'meji nú dyé 'é'e rá ípjüm'u 'ë̌jmeji ó... ó... pêndzheje ñé'ejo ndà'íxi k'o s'íji, ngéko jé 'ë̌jmeji nú à jñíñi

Má yá gó ñûtji yó xë́dyi b'ǚb'ü má ngéjo tô'o xék'i k'o 'ū̀ntiji ó ngéjo ó ts'ímbō̌tjō à 'ë̀pji k'o xíji azul ngéts'e mbójtjṓ'ō kja ñéj nú ts'írosa. B'ǘnk'a nája xíji ts'ijte ró k'acháni ná pǔnk'ü chân'i ná... jñí'i color k'a ná tö́xü ñe k'a ts'ímō̌tjō ñéj k'a ná ts'írosa. Má k'a nú ná tö́xü ch'ét'i yó xë́dyi póji à Bṓndo nújká ná ts'íbo'to xí mí pö̀jnu sabor má ya gí ñûtjü, pero má ch'ámbaji ndéxü má si nâ'a ñôna kjími ndé pótjü rí só'ojme mí ts'íjke pero pójtü nú sabor yá... yá gá pǔnk'ü pero pójtü, ná ñôna kíjmi má ná... má ñá'a to ndë́ch'o ná kjími má pé'b'i ndéxü

Má ndúnte ná ndíxu à... má b'ǚnts'ë́je 'e sí pjö̌rü ts'ë́jë k'e jǚt'ü nú ndzǚtü yá sô'o rá, yá sô'o rá mbás'na k'a ná jyù'u porque b'ǘ má rá só'b'ü nú mbáne. Má b'ǘb'i nú jmúte 'óngéjnu pônge k'a pôrüga xíji yá rá ndús'ü má jyú'u para dyá rá só' nú ts'ímba. Má yá gó dyǒrü nú má pjö̌s'ü ná ndíxu téxi partera pjö̌s'ü hasta que rá s'... jôrüji hasta que rá zǚrü ná sǎn'a, dyá jë̌s'i rá pás' ná jyù'u ná sí'i k'a nà jö̌'t'ü à mbéjñu b'íjtu kjú'u pjö̌rü nú k'ô'o ñé nú ndúnte, má ngǘn'i nú ndúnte o ngéjnu k'o, má b'ǚnts'ë́je pós'i pa 'ùntji ná vuelta k'a par nê'm'eji jé k'o kö̌gü, jùmbü í xë́dyi, jùmbüji të́jme, túmbüji ná xálo të́jme yó xë́dyi ñéj ñôrga rá sí'i, jé gá...

Nú má yá gó ch'ǚnt'ü k'a ná ja sîñi k'a xíji guálido dyéje cada que yó mbéndzhijñe ñe nú mbéndzíjué ñe k'a xíji pádrino nú s'ídyiji yó válido. Pero nú ts'ákâsgö rí né'e rá 'ä́s'ü pjéko máji, pero ñáxi ñêndzeje 'o máji ñâxtjo k'a rí pára máji 'óri pójo ñé k'a xî'i rá ts'á ná jó'o, ñe k'a 'ó rí ts'éts'é para nê'meji, pero má ji ná pǔnk'ü ñá'a que ñá'a rí 'äzk'o yá k'omáji porque mândzhago gá ñáji, yá xí ñáji à jés'e para dyér nája pjéko ndé móji, jé gá kjâk'o kánù válido à jñíni má yá gó ch'ǚnt'üji

Mí jíngua kja 'ó mbáxua mí sîji 'ó, 'ó sénch'o ñé tjö́sëjme ngéko mí 'ùnïji 'ó ngé tàpjü k'a mí síji k'o 'ó... ó limonada pero nù'dyá dyà gí dyàmbü 'ó, 'ó, 'ó, 'ó, cerveza k'o s'îji ñéjo k'a xîji vino ngéko dyámbi 'ë̀ji k'u á jñini kja nújdyà... dyàjka s'îji k'o mí s'îji nínguà'a dyà pójtü ná pǔnk'ü ngéko jé' mi tínk'o yó té, s'îji ná pǔnk'ü ñejo... ñéjo refresco mí k'a rí xíkjo 'ùngá m'a ní jíngue. Ngéko ngé s'îji nùdyá nú kjú'u à jñíni

Má yá gó áñima mó... pö̀'tjüji pò ndéch'i mí ndzhǚnü, kúchi ñejo 'o'o pǚtji tjö́mëch'i, pá'a pä̌s'üji nú áñima casi ná pǔnk'ü ndä̌xü ñe ná ndéjnu k'a xíji ndó áñima k'a ná, ná mǒrágö jǔsi tjö́mëch'i ñéje ná pǔnk'ü lúlu kôb'ü sí' pjǘtji yó ñé pǘ'ü ñe pä̌s'üji jñôn'a pǘnt'ü xë́dyi ñe téndzhe. Í yá gó, má yá gó yá rá jônxôra pát'i níji nú, nú tjö́mëch'i k'a xíji kjuá'a, 'ùni yó ñé'e ó lúlu k'o pa pǘji tsjâ'agö pjíño k'o rá jñés'e k'o ñá yó tǐ'i, má yá gó jyás'ü pás... núk'o síji yó kúmba k'o kjâ'a mbédye mbéjchujn'ü, pá zénguaji tùni lúlu ñejo ó tjṓsejme k'a rá síji. Yá ró mòji k'a ó tjō̌'ō pá sǒkji yó ndä̂jnä o corona k'o pá sǒkji. Ì'i pá'a nú mbójkjimi pá 'ä̀tä míxa k'a nú tjō̌'ō para... a bendecir gí ndéxe, yó ngrǔsi ñé yó ndä̂jnä, ñé yó corona k'o pá xísi nítsjimi ndéje, jé gá tsjâji kjuá'a à jñíñi má yá gó nguârü nú míxa, yá ró mbótjo të́'ë k'a k'e rá má jñú'si yó ndä̂jnä kja nú áñima, pero 'ótü pa p'átüji má të̌k'e rá s'òpa nú áñima pa p'átüji nú tjō̌'ō, pa pjö́s'i ndéxe yó të́'ë rá má mbátüji, ngék'o rá sójñe yá yó pjíño, ngék'o rá sô'o rá ndzhón'i jé gá tsjâji k'o má áñima

Eh... k'a mí tó respetagö dyá ró, dyá ró 'ǘmbü mí xí'i ró pjéko rí xíji rá sô'n'e ngé má... ngéka mí nána, má mí b'ǚb'ü mí nána... rá... rá má nú'u... rá má xípji pjéko... pjéko kjâ'a rá jǘmbü para sí'i dyármí 'ǘmbü rá pjös'ü rá k'ǘmbü má dyájkja mí jā̂ndā rá pjö́s'ü rá k'ǚpjü nú dyë'ë para que dyá rá nǚgü, ngéko dyá jókò rá ndís'i ngéka mí nána ngéka rí tó'o, rí tó'o respetagö yá rú 'ǘmbü xí ró xípji sô'n'e, dyá ró sârü porque mí 'ùnü dyajo mí 'ǘmbü nú nána, nú tá'a, mí ñâño gá ndé má dyá gú sódye pö̂jtp'ü rá ndú'u y a veces xípji sô'n'e nuts'k'o rí sú' ró dya má... dyá ró kjâ'a gó ts'ák'a mí nána porque yá mi né'e nuts'k'o yá rá xîm'i né'egö rá 'ǘngü ínch'í'i, pjéko rá xíts'i k'a rí sô'n'e ngéko, ngéko yá ró 'ǘmbü mí nána, ngéka mí tó'respe... mí tó'respeto k'o mí nána

Má rí argo ma o k'a chö̌m'a e rí né'e rá tö̌nk'a rá sǐ'i, nà tö̌m'a k'a rá 'ä̀t'ä jñö̂na i má ngéj nú pá'a k'as... k'a b'ǚb'ü póji m'â'a ngó rá sǐ'i rá tö̌ma rá sí'i ó ngé ndánxa ó ngéjo k... ná k'a rá kjás'a ndédye ngé k'o rá sí'i má rá b'ájyób'ü ndéje ngé k'o rá sí' má dya ó, ó sā̂ntā ngé k'o rí né'e rá tō̂ngō kǜjme rí má k'a chö̌m'a

Nuts'k'ó kja dyá rí né'e rá dyéjpje ndéxe yó rí 'äri 'ä̀t'ä ndé rí né'e rá dyèjpje m'a dyá gó sôrü, m'a dyà gú jójpjü, ts'aka m'a rí juězhi rá 'ä̀t'ä í ndóra m'a dyà gú sôrü dyâ rú jyójpju rá ndóra dyéjpje rá 'ä̀t'ä hasta que rá mbédye ná jó'o... pero k'a mí ná sêrgaso gó ngé'e k'a rá 'ö̀p'ü rá xôra 'ö̀p'ü nú k'a si dyérí ngí porque mí ná sézhi 'ängrá só'o dyà'a... dyà'a jné'e rá jǔndzk'a jǔndzk'a ná nójo k'o ná pǔnk'ü o que k'a rá né'e rá dyà dyèjpje mí ti jyó mbǘngéko dyá rí né'e rá dyéjpe ná k'a rí dyèpjera 'ä̀'tä

Yó ñêch'e pjíño k'o rí pârgö k'a ná jó'o para jö̌güts'ü má pjék'o gí só'o, ngéjnú kjṓtjō 'ò'o ñék'a xíji kônga rá, ñék'a xíji eh... Sacramento k'a ná jó'o ndé ná jó'o, má ts'ák'a má pjék'o rí ts'â'a k'a mí mbí'i m'ǚb'ü ó mí mbî'i ñé yá rès'i ngá dyä̀b'i ná jó'o rá controlágö ts'ák'a ts'íjk'e... Dyájkja ndá rí mbéñe ná pǔnk'ü k'e dyága, dyá rá mbén' ná jó'o k'o gí kjâ'a, eh... nú, nú kôngará nú k'â'a ná jó'o para má pjék'o rí 'ójk'ü k'a rá pä̌ntjü rá juë̌jm'e ó ngék'a rí k'ânda, rí ts'ájs'a pjángo ná 'ä́'ä ó má gí s'ójp'a ndé ná jó'o, k'a nú kônga rá sí'i, rí s'ás'i péjme ó ngéxût'u, ñé k'a nú... k'a xíji mí kôn'a syanda mí xi ná jó'o k'a... para que í... í ts'ás'a k'a íjñí'i má jä̀b'ä í ñíxti. í ñé'e 'ǘnk'a, dyájkja ndá rá jyë̌b'ü ná pǔnk'ü

Yó nêjme à jñíni k'a ngéjo tradición ngéjyó, ngéjyó Pastora k'a yá mbíndíxu nê'me. Jû'u gí jyéza ñej... ó... ó... cascabel para zǚnü. Gó b'ǚb'ü k'a b'ë̌zo k'a tjé'b'i nú dyôd'i k'a rá nê'meji rá tṓjōji ñeje ná nê'me k'a ñô décima k'a yá mbí tjū̌ndzi k'o mbàrü k'a jä̀t'äji, ñeje ná juâzhi k'a jū̂ji k'a pé'pj'a rí zǚnü, núk'o yó mbépjixí ngé ó... tambo k'o pë́'b'i ñeje ó... ná yó ná jó'o flauta kja pë́'b'iji k'o yó b'ë̌zo k'o ñe acompañante jyó k'o nê'me. Jé gá néji k'o rá xípji décima...

Yó tǐ'i à jñíñi dyàjkja ñáji jñátjo porque ts'ë́jeji que... para ñáji jñátjo má rá móji Bṓndo e dyá rá 'ùni mbépji porque yá... yá ñângestjyaji, yá rá mbàri yá ngé gá rá... rá yòji b'épji, jânge rá yòji k'a rá síji o dyàjkja ndzhé'e rá ñângestjyaji, rá humillagojijmí ngék'o dyà rá ñáji jñátjo né k'a mbí ñângestjya rá ñáji. Ngéko dyàkja ñáji jñátjo yó tǐ'i kjo kjâ'a í të́'ë porque ts'ë́jeji, xíji k'i ñá'a... dyá rá 'ùjni b'épji jângór gá móji ná nguád'ü xòñi jùm'ü

Nú má dyá rí mä̂'ä gó ngé má... má sódye ínch'ǐ'i, dya sí'a ngé k'e ínch'ǐ'i nú b'ë́zo ngé nú ndíxu, dyéje gí mbéch'e má sódyeji ngé má yá gí mä̂gü má'a... má'a sódye íñó'm'é 'ó má dyáb'a 'ë́ji rá ne zénguazüji ngé ma yá rí mä́'ä porque nuts'k'ó rí sǐ'ko ná pǔnk'ü mí zǚngü ínsë́'ë, má..., má sódyeji ngé ma yá rí mä̂'ägö má ná... ná 'ë́'ä íngub'ü porque yá rí pjá'a pjéko rá kjápjü ngék'o rá kjâ'a jö̌güji, ngé má yá rí mä̂'ä í müb'üm'a

Í jñôna ngó gá rí 'ä̀t'ä rá s'í'i k'a mí n'éte rá sí'i ngé jió'o yó kjǎn'a ngéj yó kjǚ'ü 'òj m'aji ngéje ná ngǚrüje ó ngôñi k'a rá jǚz'ü rá sí'i rá 'ä̀t'ä ró k'á'a rá k'ânta ndéndzhürü, rá k'ânta ó cilándro k'â' rá kjíjmi 'o ndá 'ä̀t'ä 'ò'o. K'o rá... rá sî'i rá kjími ngé ná jó'o nú ngǚrëhë rá mbèdye ná kjíjmi ngéko jê'e rí ó né'e rí 'ä̀t'ä para rá sí'i jñôna

Rí né'e rá xôrügö k'o dyá rí pâ'a rá mâb'ügö kjo rá jíts'i rá xôrü. rá xôrü ná ndé rá jíts'i k'o nú téxe ná mbǘb'ü ngéko rá xôrü nú májyâra juéch'i rá 'ät' m'á rá jìts'ibi 'ä́rä mí mbéjkue nú m'á dyá rá xôrgü m'a ó rí né'e ra xôrgü ts'ak'a k'o dyá rí pâra eh... rá... rá xôrü ts'ák'a m'á pjéko rí mā̀'mā m'a rí jë́ts'i k'o pára angezi k'o dyá í pjë́ch'k'o b'ü m'á rá xôrü ná pǔnk'ü

Yó Santiaguero m'á dyá gó nê'meji este... 'ä̀t'äji ná ngûs'i k'o yó nguáji dyá ró mbǜbü yó nguáji y sḗtäji yó espada ts'ák'a m'á mbéjo bízhi. Y... nújku dyájtjo gó náxtjo k'a nê'meji 'é rá pö́b'üji rá móji ngá m'á ndǜb'ü rá móji gá má xoñí', 'ä̀t'äji ná ngrús'i y dyàrró nä́mp'eji nú tjō̌'ō ná síño k'a sísíji, dyárró mbéji, nú pjéji nú támbo, pjéji nú flauta k'a 'ä̀t'äji jé gá nê'me k'o yó sí yó bë̌zo k'o dyàmbi Santiaguero, dyàmbi bë̌zo nê'me, yó ndíxu k'o n'êm'e Pastora nú k'o tjôjoji mä́ji nà dyès'a kja tjū́tji kjä́rä nú k'ódya 'ä̀t'ä ná ngrús'i k'a ñéxtjo k'a pö́mbüji téjyo veloji k'aná tóxü pö́b'ü yó mápjeji téjyo mbàdyo nú k'o ngejyo pastora k'o nê'me k'o, jé gá nêji k'o yó nê'me à jñíni

Nuts'k'ó rí krégó k'o yó máji b'ǘnk'o s'ônte k'o k'ák'ü ná së́dyi para rí sö́'dyë o ke dya rí ñe s'ü mério ya rì pjés'i b'épji máji b'ǘgob'e nuts'k'ó dyá... dyá ndá rí kréogo ná pǔnkjü k'o k'ǒtjo k'o 'ä̀t'ä ngrús'i yó pjíño ndi jyó tíxi máji b'ü k'on... yó të́'ë k'o dya kja kjo. Nuts'k'ó dya... dya ndá ga pǔnkjü k'a rì k'a rí krégo ts'ík'etjo

Ehh... nutsko má mi pjòmé na pjúnkü rá ma nem'e b'ü mami dyépkeji jñí pero mas dinero k'a rá 'äb'äts'ëbi jñi porke dya rí ne'o ko ra jwíntsb'i í ñí'i 'o pò rá ye'ke ó rá yèt'kö séñi li 'ätä tsjak'o í säb'i í 'ä́tä tsja k'o í ñí yajoko 'e'ke

Nú ma pá'a má rá kuárü pjéko ri 'ä̀t'ä, rá míjmi ná ndájme rá... rá sí ndèje o rá si ná limonada má b'ǘb'ü 'endés'e ko dyá ró má... ndá má míjme jângo rí 'òrü rá jā̂ndā ts'ík'e tele, 'eró má ya rí s'á'a ndā rá ñö́na ya ró má míjme jângo rí 'òrü, pero dya rá sö́ya porque rá mími para que rá juë̌zhi ngék'o rá juátu pjéko rí juë̌zhi pjeko rí 'ä̀t'ä b'íjtu ngék'o rí kjâgo k'o má pá'a

"Nú Síño k'a b'ǚb'ü à San Mateo k'a jñū̌'ū ""Mateo"" jé gá jñū̌ko ngék'o nú jñíñi ñū̌'ū San Mateo. Eh... ná ndǎndza k'a ná ts'ítǐ'i, tǐ'i dyò'o dyé sí'i ñé, este... jôb'ü nú ndáxi dyò'o ñe gá júm'ü sä̀'ä nú tjū̌s'ū, eh... pób'ǘ nú májp'e tsjâk'a ná të́'ë k'a jâ'a yó májp'e ndé ná nguârü gá mbób'ǘ k'o yó, k'o yó májpe nú k'a nú májpe jū̌'ū t'ěñe jū̌'ū o tópjü ñe 'o, 'o, 'o lúse k'as..., k'a sí'i má dyà gó sât'a né'e k'a nú t'ěñe nuk'a 'émbe k'a má né'e rá 'éñe pero ná ts'í dándza k'a ná ndä̌tji k'a ná ndá'a yá kjâ'a gó nú Síño k'a b'ǚb'ǜ à jñíñi"

Má rí b'ǚb'ü ná kjí'mi jângo rí jûrgö ó jângo rí b'ö̌nk'o, b'ǚ' má yá rá ñö̌nk'o porque mí ti sù'u ó n'ábara, n'ábara carga rá màpjü porque ndé rá mí tá píts'i dyá rá pára pjéko rá kjâ'a b'ǚ' má bí támbí'i

Nú m'a xôra má yá gú só'o 'ö̀tjü rá kób'ü índzh'ö̀'ö ngé rá só'o ná jó'o, desde k'o rá mâ'a rá má... rá má pîlu eh... rá... xîñe, má rá kuárü rá xîñe y rá... rá má xíts'ik'e ngéji íñí'i k'ô rá 'é'b'e k'a rá ngéjme ná jâgü ná jó'o gí ñíxtji pa dyá rá mbót'ü y... yá ró pédye rá má pôngü y... y ndzí'té k'o yó rí s'í'i que rá juîñi ndés'e k'o yá ró 'éje rá... má mbùbíjch'i rá 'ùnk'a rá sî'i rá móji mbépji yá ró ñôjmé má xôra para que angeze rá má pë́pji nuts'k'ó rá kjíjmi rá nùnje k'o rá kjâ'a ngék'o rí kjâ'a gó k'o rá xôra

Nú consejo k'a rí 'ùnü ngó ná b'ědyi k'a b'ü ná jë́'ë, rá xípji rá... ts'â'a ná jó'o ngík'o dyà rá mbés'i ch'ū́'ū k'o má yó të́'ë. Ngék'o yá rá zǚrü yó tróp'ago ndzhôd'ü kja jñí'i, rá pë́pji ngé k'o rá jñù'u mério k'a rá zǚrü rá jñôna rá ndómajé k'o né'e, ngó má sódye k'a ndó má nêch'e, rá ts'â'a ná jó'o dyá rá ngájk'a jñíñi dyákja jó'o ngék'o rá má méxe k'a rá jmī́mi, ngék'a ngé rí xípje k'o ná b'ědyi k'a b'ǚb'ü ná jë́'ë

Má, ná vez k'a nú píts'ígö ngé má mí pö́jü nú ndéxi yó ndíxu k'a ná flécha k'a ró ná b'ázéngojmé ná Siño í yá mí pö̌m'e kja jñí'i dyájkja gí mbéñe ró ndé'e ró móji dyá má'a. Mí pö̌jmé kja jñí'i ní í pa ná carro k'a ní 'ö́tü ñé k'a ná k'a mí pá'a k'a rí xǚtjüjmé í dyámbi b'ë̌zo k'o má 'ë́jë. Má rá mbék'a mí né'e ró ts'ájmé yá gú, nú mbób'üji nú flécha k'a mí pójmé í nú xâxti k'a ts'íjk'e k'a nú xúju nú flécha k'a ná mbâgü kja nú b'ë̌zo k'a mí manejágö, ndés'e k'o kâraxi k'o yó ndíxu, yó í mí rí xú'm'e k'e ro ndájm'ü ndéxüzü mán'u pjék'o mí kjâ'a, pjék'o nú ts'áji k'a nú chofer k'a rá mêm'ejmé k'a nú flecha ndés'ek'o k'a rá ndájne dyá k'o nú b'ë̌zo k'a nú... gá mbérk'o mbérp'i núgi gó ts'ápjü k'a nà máji yá mbí ndíxu yó, yó pǎk'o, môjo 'ë́nk'o dyá k'o yó të́'ë, ndizik'o yá nà ñabi k'a nú chofer k'o yó b'ë̌zo k'a ná xíji, pjék'o mbék'a kjâ'a, pjék'o mbék'a rá né'e ró ts'ápjü. K'a rá núji yá dyámbi yó ndíxu mé k'a rá, k'a ná máji jö̌'ö rí móji 'ë́nk'o yó b'ë̌zo k'a rá tésk'ojmé ró móju pá'a ngék'a ts'ángi angezi gú ngéji, dyájkja pjék'o gú ts'ápjü pero nuts'k'ojmé gú píts'i mé'e rí mí'xujmé, gú píts'i ná pǔnk'ü

Jângo gá kjâ'a nú pája ngó rí b'ǚb'üjmé à jñiñi, eh... nú má... nú má jônxora má jäb'ä xíts'i mí ná sê'e yá mú ní t'ö́xü ó té'b'í. Mí ná jô'tü ndéje y a veces má í kjǚ'nü mí k'â'a rú ñé'e ndzóri ts'ö̌sk'o ó xégo ó... í dyò'o, ts'íjketo k'a jö̌gü ndó ró jyásd'o ndó'o ró kjátk'o. Mí ná jôt'ü nú ndé kja rí tjö̂t'üjmé a veces mí ná 'ûgi jyójmé, jé gá kjâ'a k'o jângo nú pája ngó rí b'ǘngojmé

Yó të́'ë k'o yá gí p'és'i ná pǔnk'ü kjë́'ë eh... yó të́'ë k'o yá gá pǔnkyó kjë́'ë má yá gó pǒmbüji respetágoji jé'meji à jûmü k'a ná zénguaji o jûs'ü tjǚndzü rá ñéjyá tjǚndzü yá ró zéngua yó ts'íjtá'a, yó ts'ínána má pǒmbüji o má jā̂ndāji mbú ná jë́'ë 'óndzaji nú tjǚndzü gú má páraji para zéngua... zénguaté ndó kja nája gá kjâtk'o. Jê gá respetágoji k'o yó të́'ë k'o yó... k'o yá gí p'ést'a ná pǔnkyó kjë́'ë yá nú níts'ijtá'a, nú k'ojích'i ndés'e má kjâ'a yó ts'íkits'i que rá respetágoji yó të́'ë yó 'ö́t'ü que angezi pero ndéxe yó të́'ë k'o 'ö́'t'ü zéngua yó ts'íti ngéko rá... rá recibido respeto... jé gá respetágojik'o

Eh... nuts'k'ó rí sìji animale k'a índzǔm'ü rí sìji dyó'o, ñéjo ó pjâd'ül, ñé kúch'i, k'o rí sìji k'a índzǔm'ü

Mí jíngua rá jmū́'ū té yó gánde k'o ch'ájk'a k'a kja rí dyá, rú nú'ugö m'é'e k'o bí síji ngéjo ó tjṓsëjme k'o mí 'öjiri yó juârü k'a rá pjö̀gü tjṓsëjme ngéko mí síji k'a 'ó m'a jíyo ngé gú tàpjü k'o mí ch'âmbéji yó... ó... ó... limonada k'a rá ngéra 'ùni k'a rá síji m'a... dyà rá né'e dyà síji jôngo rá chêji nú jyóji ó... m'a kjáji mbáxua ngé dyá jókò 'ùni k'o ngé k'o gé síji dyá k'u tjṓsëjme 'ón tàpjü

Nuts'k'ó k'a rí né'egö rá jûnk'o gá kjâ'a à jñíñi k'a yá... pjék'o gú b'ǘ' t'ánto k'a rá xích'azü k'a nú... nú k'a b'ǚb'ü ná jó'o juë̌ji sódya ná jó'o yá pjék'o gí 'ä́rü k'a pjék'o rá píts'i, pjék'o 'í rí ñé k'a rá s..., s..., tí'i, mā́mā ngé gí jm'â'a ná jó'o gí mbéño jôngobi rí b'ǘ' k'a ño já ngǔm'ü, júngo b'ǘ' k'a ñú ch'úm'ü ná jôgü mbé'e ñé k'a má, má jêrga k'â'a dyájkjo má gí b'ǘnts'áje pero má k'â rí 'ó pjámilia nú xî'i nó jó'otjo xí gá mbéñe porque rí b'ǚb'ü gusto dyá'k'a nú k'ário nú pjámilia má gá mójm'e, eh... b'ǘnk'o né'e jângé jêrga môji rá má ndzhôni nú të́'ë yá 'í k'a rí bá téxi yó ímpjámilia ínch'ídyo të́'ë yá í k'ário pótpji yó tíjuëji pero má gó né'e rá móji dyáb'a à jñíñi. Este... 'é pa sódyaji ná jândzhi pà'a pa, pa déscansagöji k'o jândzhi pádya k'a 'í k'o à jñíñi, dyá gó né'e k'a rá ndzhôk'i í yá... yá rá m'áji dyá rá mójkojmé k'a má b'ǘndo, má yá ro ní sódya pero ngé má ngôra ndzhôd'ü ngé gá má dyó'o para má pë́pjijmé

Nuts'k'ó... dyà rí nù'u nú të́dyo dyà gí pédye dyá yó 'ä̀tji dyá yó pjó... 'é... té'b'éji ó b'íjtu dyá gí... pjêch'i rá ndǘtb'ü b'íjtu ó ná pájna ó ná kjèzhe, am... pero que dyájk'a rí jā̂ndā ndó... este... dyá rí pjë́ch'i já ngér gá pjü... jângé mbéña k'o rá... k'o rá... jângé mbü dya para rá mbênch'a k'a mbǘ'ü k'a rá... para... ´p'é'... ndǘ'b'ü nú b'íjtu dyájka nú ngú ná rá mí'i dyákja ná máquina, dyá rí dya kja rí pjë̌jchji rá... x... más bien... dyájka rí né'e, dyakja né'e rá x... pêndyo dyák'o jyâná s'êxgá mbé rá gá jândâ dyá k'o

Nú... k'a rí né'egö nù à jñíni, jângo íjñíni este... m'âgó má'a rí jângó ná mbéñe ná k'o gá ndzôd'ü kja rí pá'a índzhôd'uts'i k'a ná jḗ'ē jângo rá má zéngua gí mbêdyiko carga mánù k'o dyà rí ch'êm'isi ró ndé ch'êm'i, má dyá gó mbá'a má rí pá'a pa zénguaji dyá ró 'ö̀nü pjéko kjaji nró 'ö̀nki pjéko k'o rí kö̌gü y dyá rá ñá'm'e rá ndájme dya rá jîxi dyajka yó mí ti 'é kja rí pazéngua que ts'ékjo pjége k'o mí xíkue 'ö̀gügé, nuts'k'ó rí 'ät'ä ná jó'o pero nuts'k'é pjéko gí gó kjí'i íñôji k'âxtoji ná pjòr à ñêns'e y dya rá xípji k'âxtoji ná nójo ts'ápjéko k'a 'íji, dya gí 'ë́dya má dyándro 'éka ná ndzán'm'e tía pero pja rí zénguats'ü m'âgó 'ë́jë veces dya s'é rá 'é'e dya ri zénguats'ü

Este... m'a... nú mbáxua nú patrón San Mateo... kjé yó mbéchün'ü k'o jë́'ë ch'ë̂'ëji yó ñímbéch'üjnüji rá nǎji y rá... m'aji ngérna kjá'a kja rá ts'áji yá kjodyó porque gú sámp'a kja nú mbáxua ngé ná ndési ngé ñǎji y rá pjö̌s'i dya rá kjṓ... kjṓ... kjṓ'ōtji rá ndóji dyájk'a rú zàpjü kjo rá pä̌jn'ä m'a dya rá kjá... dya kjâ'a nú mbáxua y rá m'á'a ngṓntaji k'u yó zàpjü jângo p'a tjṑmaji jyá rá zǚmp'a dyá rá túji k'o yó zàpjü, dyá m'éro yá nú 'ùtji nú pá'a í rá m'ádyo mbéjch'ünü, dya m'ándéji 'ä̀ndä̂jnä cada nájyo ngúdyo mbéjch'ünü dya m'á ndéji yó ndä̂jnä m'a dya rá nguâridya jë̀'ë rá zètji para ñíts'imi k'a... rá m'a zòk'i k'o ró ndä̂jnä k'o dya má ndë̌ri, ngé nú kjo yó ndë̌ndzhi k'o rá mbò'tpjüji dya rró tùjni k'o yó cirio yó... yó... ngóra juénchi para kjâ'a nú míxa, m'a dya rá kja nú míxa, m'a dyá ra mítji dya k'o rú mijyo pero dyané... dyané... nguâri k'o yó ngûnk'u yó mbéjch'ünü dya gí último dya nú k'a nú ñits'imi kja... kja nú míxa

Este... nuts'k'ó rí né'egö k'a... t'ī̀'ī jñátjogö... quisiera... má yó 'ǐnch'i yá ró ík'árm'e gó b'ü... k'a índzǔm'ü. Quisiera má... jí rá..., mí rá má ñáji ná jó'o nú jñátjo, rá jó'o rá 'ä̀rä rá jó'o rá mbénk'o má rí ñátko jñátjo rí ñá'a, eh... pero... nája ínch'í'i k'a... para yá 'ä̀räji tjä̌rä jñátjo k'a rá zénguazü angeze xí mí tjö̌rü jñátjo k'a rá zénguazü pero... dyà k'oyája para zénguatsü jñátjo para jā̂ndā jíchi k'a mbóxt'i dyà rá xîstjo 'á yá zë̌k'ü, dyà rá zë̌k'ü

Este... nuts'k'ó nú dyá..., yá nú..., à jñíñi, dyájkja ndá'a rá jó'o gá mbénk'o k'a nú'ugö k'a kjâdya, dyá, dyá ró të́'ë dyá k'o xí gó kâxtjo yá nú à jñíñi. Mâ'a ngó yá mí nâ'a dyó gá ts'ági dyá juí'i yá mí jó'o k'a má dyò'o dyá k'o, dyá gí ngés'i, ngés'i, dyá, dyá rí kârgo k'o dyá kuéñi dyá nú à jñíñi k'e nuts'k'ojmé dyá, dyá k'a ndá rí kârgo dyá à jñíñi, yó rí, yó rí xísjmé dyá k'o rí dyôd'a à juǐñi, dyá rí pjö̌s'ü dyá k'o o pjék'o kjâ'aji dyá k'o kjâ'aji k'o yó mbójtak'o nújnú juí'i núx pjö̌s'i dyá k'o pjö̌s'i dyá k'o nú à jñíñi. í dyájkja gá kjâ'a k'o júnk'o gá ts'áji dyá, jé rá mé'e pójt'ü dyá k'o nú ngó má ngârji mí jíngua k'o mí kárüjte k'o dyá, dyá k'a xí mí kjâ'a juí'i dyá, nú medyo dyá kjâ'a kjârdya yó pjékjâji yá í dyá k'o xípji ngé pjö̌ri ná b'ó'o dyá k'a nú jñíñi, pero dyájkja gá kjâ'a k'o jôngo rá ts'áji dyá k'o

Este... núdya k'ä́ yó mbáxua yá, este..., yá gí 'ä̀tji ná jó'o yó jñôna gó 'ùni dyá, eh..., má k'í'i yá gó mbáxua yó... ngé yó má rá jí'i ná ts'ítǐ'i, dyá gí 'ä̀tji jó... jô'o 'ó jñôna k'o 'ä̀tji k'o 'ū̀jī dyá ngéjk'u 'ó kyò'o 'ó ngé'e ndë́ch'ü 'ó 'ū̀jī dyá, dyá juǐ'i jôkji ná jó'o dyá k'o 'ùni yó jñôna dyá má mí jíngua, má dyá b'é'e jùmi 'ṓjtjō ná ts'íjk'e ná ts'ícomida k'a rá dyä̀tji má ngé jô'o ts'ítǐ'i k'a rá jī́'ī. Dyá rá mâ'a dyá k'o ts... pádrino k'o rá jích'i k'a nú ts'ítǐ'i o ná ts'íxútǐ'i yá s..., dyä̀t'äji ná ts'ícomida k'o ná ngôñi gú dyä̀ji ná jókji ná ts'ík'e 'ī́'ī, dyá rá má zǚjk'i túji yó ngǔm'ü k'a nú 'ùmba dyá k'o, dyá mí nújtji p'é'e má k'o mbéb'e mí 'ṓjtjō. Mí 'ṓjtjō 'é ná dyä̀tji ná ts'ícomida dyá k'a má rá zô'okji jé rá má zôjk'ojitjo k'a nú ngú'... k'a nú ngúd'a, eh..., pero 'é núdya nú, dyá nú pójtjü dyá k'o yó tjês'e dyá k'o má dyä̀tji k'o, jé nú mbé'e 'ä̀tji ná jó'o dyá í pjö̀kjü ó jñôna gó 'ä̀tji dyá. Dyá 'ä̀tji ná nójo mbáxua yá ts'ák'a má 'ó chjǘntjü dyá k'a 'ä̀tji dyá k'o mbáxua yó ts'íjk'i ts'ítǐ'i má jí'i í nú má ndú'u k'e dyá má rá ndú'u dyá má b'ë̌dyi k'a... ná tía, o ná gánde, o ná pùnkué'e, o ná 'índzhǒm'a para ndú'u dyák'o ná... mí 'ṓjtjō pjék'o rá 'ùni o xíti xôb'i ná sí'i ts'íjk'e añimále o ndë́ch'ü pero mí má 'ṓjtjō ñéj 'ó, 'ó rá ts'íjk'e kjǜ'ü k'a rá jyês'i rá 'ùjni o máji yó ná ts'íngôñi k'a rá mbǒ'tji k'a ra 'ùni dyá k'a nú pádrino k'a rá córonagö dyá k'a nú àñima, ngék'o mí 'ùni dyá k'o má 'íxigö dyá k'a rá 'ùnü dyá k'o pjámilia k'a áñima, mbéxtjo dyá k'o rá 'ùni dyá k'o pero dyá..., núdya, dyá, dyá gí, dyá ndéxi gá mbéxtjo dyá k'o yá ndí'i, eh... yá ndí'i pjókji ná jó'o nú jñôna k'a rá 'ùni dyá k'o yó 'ùmba dyá k'a rá jñók'i, dyá k'a ná áñima

Nuts'k'ó ná... ná b'íjtu k'a rí né'egö mângéje k'o ná... ná móragö, ná rósa, ná k'ânga, rá... rá... ts'í kja rí nétk'o dyájtko yó mbǜpjo kja ní'i yó... yó color yó jb'ítju pero ménu k'a ná pòtjü dyàjk'a rí mí'migö

Nújnu à jñíñi má... mí jíngua, má yá mú ngǚrü 'ë́ji gá ñé'e à Bṓndo, gó, 'é dyá' k'o xípji yá mí pédye yá rí pë́pjiji yá mâ'a à Bṓndo, pero má yá nguáji para móji yá ndzhô'o yá gá mâ'a 'ī́jī k'a gó dyá rá mā̀mā̀, dyá rá mâgö, nú..., dyá rá mâña k'a nája kö̌m'u kjuám'a, kö̌m'u, kö̌m'u ngés'i, má rí mâ'a, k'o yó ñêngü ngó ná... rá tòpjü para ín pjámilia í má zòk'üzü k'a ín pjámilia k'a ngǔm'ü. Yá..., pero..., mí 'ṓjtjō k'a nú flécha k'a rá móji, k'a rá së̌tji rápido yá nà'a à jñíñi. Mí ndzhûnk'i, mí ndzhûnk'i para sä̀tji a veces dyájk'o mí kjâ'a compromiso mí kjâra mbéjchjun'ü para gá... ts'ík'i zûtji yá rá mbä̌ji k'o yó ndä̂jnäji, ngé rá móji xôm'ü, rá móji xôm'ü rá má..., para sä̌tji k'o yó ndä̂jnä má yá rá jyâs'ü rá péngua k'a ná jó'o mbéjch'un'ü o nú ts'íb'éjchjun'ü, e ts'íngòni ná'a ngo rá jmâ'a para mâ'a k'a nú ngǔm'ü nú mbéjchujn'ü, s..., gá má të́'ë́ k'o yó, yó, para rá má pótjü k'a nú níts'im'i, k'a nú, nújnù mbǒk'ü k'a nú pájtü k'a jó'o k'â'a compromíso dyá k'a nú persona k'a rá mâ'a, pero mí 'ṓjtjō flécha mí ndzhônt'ü para sä̌tji yá mbṓjtjō pjék'o gí móji k'a nú, nú sä̌tji k'o júm'i dyá rú jä̀'ä k'a nú ngǔm'ü, pero mí ndzhônt'i mí jíngua dyá mí b'ǚb'ü flécha, mí k'o mbênxe nú k'a kjâ'a k'o yó të́'ë k'o mí ndzhônt'i k'o trabajo k'a gú xôk'i k'a nú 'í'i k'e dyá gó mǚrgo, mǚrgo má dyá k'a ná flécha. Ná vez dyá kja mí kjâ'a má xôra, ná vez ná xôrütjo ná..., má ndzhä̌'ä k'a ndóra ndzhä̌'ä dyájkja nú flécha mí xô'o rá móji yá nú Xônxua má dyá rá, yá nú pjü..., yá nú má dyá k'a nú flécha k'a mí sä̀t'ä dyá mâ'a à jñíñi, í má kjâ'a dyá k'o mí k'o, k'ô'oki trabajo, të́'ë k'o mí kä̌rnäji nú mâ'a...

Májm'i jíngua 'e 'í k'a ró k'ó yó gánde k'ò, dyá ró mbǘrügö xä̌jü í ngǔm'ü, 'é k'o dyá ró pjǚrü nú'ugö ngéjyo rá ngúnk'ojmé pjǘ'ü chjǘ' k'o mí ngéjo adobe k'o yó ngǔm'ü ngék'a dya k'o xípji angeze dyá mí pés'i jó ngǔm'ü dyák'o, pero dyájkjo dyája mi dyá gó 'o, 'o ngǔm'ü k'o mi 'ä̀jt'ägö mí xijch'e o rá mbä̌t'äji 'ó rá dyés'eji k'a nú ndéndzǔm'a mí yá gó ngék'o dyä̀t'äji ngǔm'ü dyák'o yó xíjch'e. Rá mbä̌t'äji ngék'o rá dyä̀t'äji k'a nú ngóxt'i k'a rá dyés'eji nú ndéndzǔm'a í para dyájkjo rá... dyá k'o rá ndä̌t'äji á jés'e mi kö́ s'ü à tjò'o nà chjas'i k'a së́zhi k'a yá ná xís'i k'o jés'e para dya rá pa ná ndájna, pa dya rá pa ná ndájna e ri má kjákjo yá k'o yó ngǔm'ü, yá ndízik'o dyárgo mbúrgö dyä̀tji k'o ndáxíchjë k'o yá gó dyä̀tji k'e yá ná bǐzhi dyà k'o yá mbáxichjë, ngék'o yá gó 'ä̀tji dyá k'o yó yǎxü, yó yǎxu mbóji ná jó'o ngǔm'ü k'o yá mí tjä̂jtäji 'ó, 'ó clavo dyak'o yá má jó'o ngǔm'u nú dyá k'o, dye ró mí'i jä̌rü mbúnk'o dyá gó ch'ijta k'o yó xí ró jā̂ndā gó k'o ngǔm'ü táji k'a ts'íngǔm'u. Eh, má ngâri dyáj k'o ná yó ts'íngǔm'u míjk'o 'ìxi ngéxtjo 'o, í xôndzàna ts'í rá tâ'a k'o mé 'ë̌ch'iji ngó nú sà'a, mi b'ǚb'ü ná ts'ixondza para rá ngôs'i rá xìch' k'a ná tìza dyá ró dyés'i k'o xíjch'e jéns'e pa dyà ró ngós'i 'ó, 'ó yó ndájchjes'i dyájk'o para rá sí'b'i k'o yó ndò'o yá pa ná ndájnaji má kjâ'a dyá k'o, k'o yó ngó'o k'o yó ngúro, k'o mí jä̌rä mí jíngua yá nú të́'ë à na jó'o k'a ngǔm'ü k'o jä̌b'üji dyá, dyájkja jä̌rä dyájkjo nú dyájk'o 'ùnügö

Nuts'k'ó yá ró má gó... k'a... ó... k'a ró má... 'ö́pjügö dyá jó'o ró... dyá jó'o ró má gó dyéri pero... este... yá gó jyés... yá gó jyés'eji ró má... má kja mí ts'íjk'e, eh... jôrba té'e yá nú pá'a rá 'óskuájm'a yá ró má'a, ró k'a ró má x... k'a ró má... k'a 'ó'o... ngûnxôrü... dyá gó... dyá gó más... x... xôb'üzü ñímü'bö mí pájk'a. Dyá gó pá'a ró k'o 'úsk'arús ö́pjügö, ngé jôrba té dyá rú pjë́ch'i yá k'a rá 'ö́pjü ó nk'árá zôpjü yó 'óskuájm'a... dyá gó pa... juǐñi nk'o dyájk'ü pjék'ó rí pá'a rá, pero ní mbéxk'itjo jókò k'a nú ngûndzhôrü yájm'a jë́'ë té ná... ná... rá dyá'm'a... rá... p'e ná sî'ch'a, s'î'ch'a ó... ó... k'a mí juā̌jmā k'a nú ñí'ǐ'i xíjpji s'îjch'e ñí'i k'u rá k'ó'o

Núdyá má... jângo rá dyä̀tji ná mbáxua yá jêngeje k'a nú ngǔm'ü k'a nu, nú... nújnu pjámilia kjâ'a k'o rá jíjch'i nú tǐ'i 'ó rá chǚjk'ü nú tǐ'i ngék'a ngé nú ngǔm'ü dyájk'a jé rá chjǚrü yó b'ë̌dyi o k'o rá né'e jók'ò rá mázéngua ngéjnu jé rá chǚrji, pero dyá ngó gá móji, gú má ngéjo chjǚntjü, nú má ngé' má póji k'a nú ngǔm'ü k'a nú... nújnu k'a nú ndíxu k'a chjǚntjü ngé ná jë́'ë póji núdyá ró ndzhôk'i gá má k'a nú ngú'u dyájk'a nú... b'ë́zo dyájkja jó'o rá chétjui ngé dyá ró nô'o má kjâ'a ná téxi k'a ná mbáxua yá nú...

Nuts'k'ó... à mū̀'ū tjë̌'ëgö ts'ímba yó ch'í'i yó mǔs'ü, ah... pá... kjâ'a mí ts'íkjéji pá... para nânga, rá má'a kjâ'a í mándagö k'o rá kjǚjnü o... o... rá... pjók... k'a pjéko rá 'ä̀t'ä k'a ná jñôna k'a rá sí'm'e, eh... pero rá mběñetjo rá má'a nú rá má kjích'i porque pa nú nânga rá mí 'ī́jī́tjo k'a ínts'ímp'a eh... má yá... rá mbéñe rá má'a nú porque para só'o... rá 'óra ndzhǘjk'ü, eh... rá ts'ä́nt'ü ó májyo nà mbâra ndógü o rá... ó rá tsǜ'gü nú xídyo k'a rá ts'ómbanu ñä́'ä y dyá rá ndzhôgü ndó rá má'a kjátk'o í mándagö pjéko rá kjâ'a. Má yá ndóra, má'a jôngo rá má'a eh... nú jmà'a dyárm'ü të̌s'e k'a rá të̌s'ë k'u í ñétk'a rá pǜs'ü k'a rá má'a pero mí tū̌ns'ü k'a í xä̀'tjä k'o ímbáyo eh... pero mí k'o... jó... ná jó'o mbáyo k'a dyá rá dyá rá kuájtju nú ch'íjmi mí k'a í xä̌t'ä pa dyá rá 'ö̌gagö e rá kájpjü rá mbás'ü ts'íjk'e nú mí'a má xíjmi, kaj... má... rá ch'ë̌b'i nú... nú... nújnù jyás'üjmí dyá rá k'ó'o k'a nú ts'íjmi

Nújnu à jñíni nù k'o k'â'a ró k'o yó të́'ë, k'o yá b'á juêñi à jñíñi chjêxeji pa yó mâle, chjêxeji yó añimále jé k'o ndë̌ch'ü, kúchi, ó 'ä̀jnä, k'o chjêxeji para k'o... k'ar yó añimále k'o chêxe k'o yó xiò kâxt'ü nù à jñíñi k'o dyá'k'o yá kuéñe à jñiñi k'e ó í nû'ugö k'ar yó añimale k'o

Núdya à jñíñi, núdya yó ndí'i të́'ë k'o k'âra k'o jônk'o chjǚrü yó të́'ë k'a nú jñíñi, eh... dyà ná pǔnk'ü k'o póji dyá 'é í póji yó 'ó, 'ó bíjtu mbǘjkua 'ó, 'ó, 'ó, 'ó, 'ó tjö̌mëch'i dyá rá... ngé'e ngôñi k'o jáxt'üji k'o të́'ëtjo, yó ngé'e kúchi k'o dyá jyés'i k'o të́'ëtjo k'o kja rá dyä̀tji k'a yó ngǘkjo k'o, k'o rá ndôm'a. Rá 'ó,'ó xë́dyi k'o dyá ndígi póji dyá í 'ó, 'ó, 'ó, 'ó, 'ó, 'ó, ó, yó, yó pá'a k'a rá dyä̀tji yó 'ó'o má jñôna 'ó'o, yó, yó d'ók'a 'ó'o ts'íngôm'ü, 'ó'o ndémoxü 'ó'o tjádyo jókji o jñôna yá í póji téxi yá mí jíngua mí 'ö́jtjü dyá í b'ǚb'ü téxi dyák'o, k'o, rá má ndóji dyá'k'o pero b'á, ó juí'i, juí'i jók'i dyá k'o gó ndú'u, dyák'o yá gí né'e pjék'o ndé rá móji, té dyá k'o dyá gí póji dyák'o, 'é k'a rá të́'ë yá k'o dyá gí, né'e jôn'ü pjék'o póji

Nújnu à jñíñi, este..., dyá xí mí kâr ná pǔnk'ü të́'ë mí xi ní jä̌rnä ná pǔnk'ü ngǔm'ü, mí xí mí kâr ná pǔnk'ü añimále porque yó të́'ë k'o, 'o, jä̀ri ó ngǔm'ü k'o kä̀rä k'o dyá kâraji pjá 'ḗji gá ñé'e à Bṓndo pa mí pë́pjiji, yá mâ'a gó s... b'ǚb'ü ná compromiso k'a rá mánk..., dyä̀tji à jñiñi k'i má póji má sětji yó k'a yó ngúji k'o juǐ'i b'ǚb'ü nú b'ǘnk'o k'o í pá'a. Má sětji k'a yó ngǔm'ü e pjá... kjâji k'a nú mbáxua, pero k'a xí rá ngä̌rk'aji k'a rá ngé'm'eji rá ngä̌ri, dyájkja mézhe dyá k'âriji pa 'ḗji gá 'ñé'e à Bṓndo pa mí pë́pjiji porque nújnu 'ṓjtjō b'ë́pji yá ngéj... k'a ñé à Bṓndo, yá yó gí pë́pji, yá gí pë́pjiji à Bṓndo má yá gó móji ngé má pjék'o b'ǚb'ü compromiso k'a mí móji

Nùjnú à jñíni dya já ndíxu k'o... jyâgi... né'e ni jó'o gí pë́pji péje póji gá m'à Xônxua. Nújnù à Xônxua gí pja pë́pji nújk'ará jônk'o rá pë́pjiji yó k'a yó jônk'o póji yó jñôna, k'o í yó 'ó kâxt'ü à jñíni k'o tjë̀'ë é juā̌jmā pjôgüji pjéko pjö̌rüji tū́jmuji kjo ndàkjü kjǘrü dyó kjǘrü yó chícharo, k'o yó fríjole a... kju tū́jmuji kjo m'a ndémòxi kó yó 'í'i, kodyaji pjö̀rüji k'o má dya gó ngîx, má dyá gó 'ö̀güji dyakjo kó'mú ku ndéxe mí tū́jmuji á... 'e dya ná jó'oji dyá rá ndúñi gá m'ánú... m'ánú à nú jǐñi, jé í gá pjö̀ji má ndzó'o m'a ndônk'o má chǚrüji yó pé'e kopá k'a míxa dya gí chǚrü yó té'e nú k'a nú jñíni ngéko dyá gí tö̌m'agö dyajko

Nuts'k'ó má gó mâ'a à jñíni já'a má k'o... nrí núju kjo xíb'a k'o... yó xík'a à jñíni ó yó... ndē̂s'e ó yó xâxtü ó... ó nó ndôra, ndôra k'o... pa kja nújnó jó ná ndôra yó nrísk'o que k'o mí ná 'ṓ'ō ó kjo mí kjâ'a k'o yo ndôraji jíngua... mí na 'ṓ'ōji k'o mí kjâ'a yó planta kjamí bolita kja ñú kja íngùmü míjtjos'í ó ná pǔnk'ü ó k'o yó ndôra juā̌jmi rá mí pesk'i yó ndôra kja mí bolita jyènt'ü má dyá rá ndêji jêrgú pâgöji tá má rá má 'òjtü o rá tö̌mba rá mí péjs'i y... pero... dyà má ngíjua'a nú k'édyam'a rá b'ónda májka jôngôra kjó'kjo xíbatǔji k'o ní jñêne k'a yó jñíni 'í rá tójtjopjü k'u póji í rá tójmaga m'a ngéjyo mús'á téxi ya tö́jmatjü 'undéndze o yó xâxtü... y të́'ë rá tö̌m'a para sí k'a nú ní'i dyâk'o mí ti né'egö kja sîgok'o

Rá... xôra rá pédye í míjtu k'o rá pédye é rá kuà'a rá pédye rá... ró má'a k'anú plaza pjara má t'ö̌m'a k'a rá 'ä̀t'ä ná jñôna, k'a rá jñôna pjé ínch'ǐ'i. í má rá... má rá... mǚn'ü rá má'a kja nú ngǔm'ü í... ín... nú ngǔm'ü mí... íñó'b'ë... k'a nú ngǔm'ü íñó'b'ë rá má nú ngób'a jyás'ü k'a sòdye....

Yó b'ë̌zo k'o k'á rá à jñíñi kjoch'á rá 'é'e k'a ñéjua este... k'o yá b'a 'éjk'e ñéjua à Bṓndo kâxtjoji à jñíñi pero... este... nú k'óyáji k'â rí à Bṓndo k'o tê'e yó juā́jmā eh... yá gí k'o... yá gí pàjü k'o jí ngǔm'ü kjâ rá jyégí ngǔmi para yó juā́jmāgé... bá gí xíndó k'o kêxjye nú jék'o yá gí 'úndoji mbépji k'o para jyéb'eji k'a nú ngǔm'ü para pë́pji yá k'u 'ä́rätju k'a jñíñi k'o yó b'ë̌zo

Este... nú... yá... nò... à jñíñi k'o yó añimále k'o k'âra k'a ngǔm'ü k'o k'âra k'a nú jñíñi ngéjyo kójo... kârk'o k'a ngǔm'ü ngéjo ngôñi, dyó'o, o ndë́chü, kúch'i, koyája ngé k'a nú ngǔm'ü ndë́chü ó kúch'i ó..., ó... pjâdül, ó ndzhä̂nä ngék'o kâr k'a ngǔm'ü k'o. Núdyá k'o 'á gí ngé k'o ndzhôn' k'a të́jë, ngá... ngéjyo jmǐño, jmǐño k'o yó b'ü', ó, ó, ó, ó... 'ū́jm'ū ngék'o ndzhôd'ül k'a të́jë, íjmǐño ngék'o gí ndzhôd'ül k'a të́jë k'o

Nuts'k'ó m'á rú xôrü 'ó rú juězhi míjtunigö k'a ró juêndzhe 'ù ná kjôs'ü kja rá jândagö k'a mí ni gó rá 'ä̀t para 'ä̀t' k'o ná ji servilleta 'é rá 'ütpgö rá 'ǜmbu ngó rá 'ä̀t'ä dyá rá mézhe yá kjuâjtjü nùjme chǐndzo'o para kjuájtü rú kjârá bíjtu kja rá juěch'igö pero m'á ngéjyo 'ät'ä para kja m'a k'ós'e k'a rá kjèzhe dyá rá kájk'u kjèche rá mèzhe kuâjtü para 'ä̀t'ä pronto k'a rá... kja rá 'ä̀'t'ä xímíngétk'o yó ñê'endzo para kuâjtü. Eh... mí ti né'egö dya rá k'ara 'ä̀t' k'óyó kjós'ü m'a rá tójtü k'a nú'u tösk'o m'á só'o mítmi né'egö í rá 'ä̀t'ä kja hùmü ngúmu ngôr m'a né'egö kja rá kjâ'a rá náji kja rí jmítju

Dyá nú... ró 'ä́rtä pero dyá rú jiö́jpjü jângér gá kjá dyá para k'a x... k'a jö́'kyà... ná... 'ó rá jésyà dyêrgá kja dyàkjo m'ár jú já'a ngérga k'a dyákjójma

Má mí jíngua e 'ṓtjō ná pǔnk'ü k'o yó lúlu k'o mè'e yá í kjâ'a yá núdya k'o mí kjâ'a má mí ngéxtjo 'ó, 'ó, ó ndë̌nsje, ó ndǒra, ó mǔza, ó xáxtü, k'òjmé kjâ'a, ó mí nògojmé k'a k'òjme xíji k'òjmé kíschi k'o mí síji pero nudyá yá í k'â'a dyák'o yó nú s'ô'n'a, í kjâja 'ó, 'ó, 'ó pera, ó manzana, k'o xáxtük'ö kja gé yá ndéji tū́jmüji yá kǔ'u k'a móji k'o yá gí kjâ'a dyá mí 'ṓtjō k'o mí jínguak'o dyá í yá k'ójo nú jók'o mí kjâ'a, mí jíngo yá ndá má pǔnk'ük'o

Núts'k'ó má'b'ü té'b'ü chjímba ínch'ǐ'i, rá jích'i nú ts'íjpájna, rá... mûs'u nú pá'a yá... yá ró kjèzhe k'anú nú... ch'íb'íjtu k'a rá... kéjch'e. Eh..., eh... rá pôs'ü k'a nú... nú ch'íb'íjtu k'a rá pôs'ü k'a rá pôs'pjü rú ch'í'idyé, k'e yá k'or ndé pôs'ü k'a rá pjíx... k'ó ínch'ǐti dyájk'o

À jñíñi nú má k'o, k'o kja mbáxua nà má... 'ó juí'i 'ë̀'ë tòpjü k'a nája má jñí'i tópjü rá ndóm'a rá dyä́dyä b'íjtu jë̀'ë gá dyä̌'ä yó b'íjtu má rá mâ'a k'a nú mbáxua pero nú má 'ṓjtjō máj dyá nú tòpjü k'a nája. Eh... rá mbédyetjo k'o yó b'íjtu k'o juí'i k'a, k'e dyá jó k'o rá jyêtjo para mâ'a k'a nú mbáxua, 'ó rí 'ṓjtjō k'a nú k'ò'o para ndóm'a k'o rá dyó'o k'o yó b'ítju

Má jmí jíngua má mí kjâ'a rá k'o yó gánde... k'o xîró mú'ugö... ah... bá... mí ñô'm'e mí mā́m'ā́ k'o... jôngo rá mópje. Ya rá xíts'i rí zéngua nú... nú gánde à nújyó, k'éjyó ju... yó mbédyi kja mí gánde gó yó... y... yó k'o rí xíts'í rí zénguaji k'o rí ch'ë́ji rís... respetágo nújyó yá gí ch'íjt'a

Mí jíngua k'a mí 'ṓjtjō k'a ñíjua k'a ngó ngéjyo k'o ngó rí kârgo yá, jé rá mâ'a nú k'a chö̌m'a, eh, dyá rá má tö̌m'a nú kjâra tö̌m'a k'a rá 'ä̀t'ä k'a nú jñôna. K'o rá tö̌m'a ngé'e ndzhǚ'n'ü o máji yó ngé ngé'e kúch'i o máji yó ngé'e ngôñi k'a rá tö̌m'a. Dyá rá tö̌m'a yá k'o ñá ró mâ'a já ngǔm'ü póji yó, ndzhôgi k'a pjâra k'ü 'ùmpjü k'a ní 'í'i k'a nú jñôna k'a rá 'ä̀t'ä, má yá rá jö̌k'ü yá jó ngé dyá k'a, yá rá sí'm'e dyá nú

M'a gó... m'a k'a 'ó'o chö̌m'a para kö̀gü jônk'o póji... ndä̂jnä y rá tö̌m'a k'a ná... ná ts'íjke ndä̂jnä para k'a ná tíxa rá k'ó ndé'e, jé rá pǜs'ü k'a í méxa ngô rí, mí ná ngô rí ñô'o mbé, ó m'a dyó ngé na jôngo ñê'n'e k'a nú... k'o rí 'ä̀t'i comida dyè rá pǜs'ü 'ǜnä m'ânko ná jó'o k'a mbé m'á rí jándoma ts'í rá kja 'ëre tixano kja rí jângo, jângo jma... ná jó'o kja mbénko dyà m'a rí ndàkja ndä̂jnä

Nuts'k'ó már mú té'egö m'á... mé'e xûgö k'a ná ndzhôd'ü seco rá mágö k'a... rá ngó rá mágö k'a... ngó rá ndä̂jk'ä mí mä̌jm'a, rá mí sú'u rá má ts'áje, jângo kja jñí'i k'o jôngo rá kö́gö rá ngôra rá mbédye yó té'e k'a má nú k'a nájnú jñí'i kjâra jângo má ngórga o kórga mbénko rá mbèñe rá mánú k'or bachjū́'ū ngéko mí sûrgo dyá kjo kjyârmi né'egö rá, dyár mí né'ergo rá má ts'éje dyá nú... né'e ngó rá ndzhôgü ts'áje

Nuts'k'ó ró tí négó gá... të'ë gá yá... yá nu pjéxko rá ñágo k'a nú ñângistya... que mi mamá mi papá mí jñátjo jñátjo kêxk'e k'a nú pjêxk'o para jñátjo jñátjo pero... jôngo mi k'a rá k'a mí k'a rú ch'íngum'ü rá... rá... nú ch'íngum'ü mí b'ǚb'ü kja nú tío e mi mamá k'o nú mbéjñe k'a nú tío e mi mamá 'ékja mí ñá'a ñângistya k'a, pjéko yó tǐ'i yó ch'íjué k'o mí xíji k'o yá má nó jó'oji para zòpjüjijmi, zòpjü yá nú nângistya e pa... yá rá ndé kja ná xútǐ'i k'a ná nójo rá má mí xípji rá má tù'u nú ndéje eh... yá rá..., yá rá... má tù'u ndéje kja má xù'te, ngé ná mbàru k'a rá ndǜjnü para ndù'u k'a nú ndéje e jé mi pájtjo k'a m'êje k'a nú ndéje k'a má jê'e ngǔm'ü pa... tù'u k'a nú ndéje... yá rá s'éje yá... yá gó rá sä̀tpjü k'a nu ngǔm'ü ngé k'o mbé jângo k'o mí... mí kja í dyák'omo komo à zòpjü e ts'ijke bá 'ö̀rü dyakja nú ñângistya ñáji xík'e bá xôrügö k'a ró pjǜrü gú ñá'o k'a yó ñângistya

Núts'k'ó rá mújtje 'ó 'é ró 'énk'o gá ñé'e à Bṓndo, má yá mó'o 'é' k'o gá dyé má... ró mí pë́pji k'a yó ngǔm'ü... à jyó b'ús'u, eh... dyá gó pë́pji 'é yá k'o... tòpjü k'o mí'... kjo... yó kjō̂tjaji ngá nú... ngá nú zà'a ná k'a yá rá pë́pji... Yá... mí... mângo yá má... yá má dyàjk'i yá ró tòpjü, má yá... yá kji nú 'ö́pjü pe rá p'émp'e mí mā́'mā pja rá ndójma k'a rá ndójma k'a rá ñô'm'aji ná... jñôna kja 'öpjü ná k'a ngǔm'ü 'óngo b'ǚb'ü kja mí jmū̀m'u

Nuts'k'ó rá... jmú'u té'e gá m'á'a... eh... rá ngé'e ngó ró tjō̌s'ü k'a yó të'ë k'o mí pés'i juā̌jmā k'o rá tüjmüji ó rá xë̌dyeji e rá m'á'a ngó 'ö́nü gó ngí k'o rá kújp'azü gí mèpji dyà rá xîts'ijke já'a... dyà rá pjěpji í dyàjkjo mí né'e ró kjá yó kü dyà rá k'umpédye m'a ndzhü'ü e rá ngôtk'aji m'a dyà rá ts'íjketo gú k'ârá dyàtjk'i kjo mí kjôn'ütji kja rá k'o yó ts'íjkagö tô'jo k'a nú pjá'a dyàjka rú mbèpji... ngét'o pero... k'o ró páxôrü k'o ró pëpji dyà rí ndéjm'e k'o pjéko rá m'ângo dyà gó ngá ngéka rá kja mí tí né'egö kja... kjo gá mândagö ngó m'a kja mí jíngua kja nú të̌pjigö